Mopeti ara mopeti pitu mopeti poeta jei iyeipe jaeko ovae supe mbae oyekovaera rami va jaema jae jeiva jae ome jokua ñe pe iñova jae ipuere omopua kiava jae jokua ovae iyeipe va, añete ra jae jeiva erei ko ndye ño jae imiari reta va jukurei imiari reta.